اكثر حاجة رومانسية شبحتها هنا كانت يعني زوجين كبار في العمر ما زالوا يمشوا يعني شادين يدين بعض ويمشوا في الحديقة كل يوم يعني الصبح حسيت بالحب الحقيقي اللي ما يتغيرش مع الوجت هذي يعني حاجه يعني حسيت حاجة هيك لطيفة وحلوة وجميلة فى هداك الوقت